A haa kɨɗa ka haakɨɗatə na dɨ sa kwaki gə na kɨla kormɨ tyengtyeənge kwa shafe ite na kɨla ko mya lyeb tyengtyənge na kɨla kormɨ tyengtyənge na dɨ wa maɗə na zə kwa shafe gə na kal gbəətə ka haawure, Na hɨn ɓɨ mɨna a hwoɗye, na dɨ sɨ suɓwa kwama na suɓwa di na suɓwa sɨshi, na le sə ɗatə na ɓə dɨmə. A dɨ fəra na gə kan, na dɨ ɗɨm asə a ɗɨkə kwama, na ɓə dɨm dɨm kaake de. Itə də a dɨ nzee, a hɨn ɓə maɗə, betɨ kala gbəətə, na dɨ shi na ɨl malɨmi ɗyegənshe de na niidərən, na ɗyanga i shi na ɓə ɗaka hwoɗye. a ɓə gəəsə. a ɓaasə, a tiyatɨ bətə kaa zə kpeyə bətə, na dɨ wa mba mattə maɗi, itə də a lyentə ləki, betɨ suɓwa, betɨ mɨnatə gə kwa shafe betɨ suɓwa humwa shika suɓwa kwama, na dɨ ɗaka hwoɗye na muɗə kaake, gə na dɨ kɨr lyente na gə karə a kaake. Garə a kaake na hɨn lyenə ɓwa, na dɨ maɗə. Fəre ka muɗə a tɨlə fəre a nən, naasə kana kwagə fəre a nən ka kəngkəng na dɨ nza a piya a mɨna a sɨshi na ɓə mɨna maɗə a pɨrə humwa ka lyente na gə karə a kaake. Tə na dɨwa ɗa nagi ndo fərə, Fəra taa ɗɨm humwatə a zə kaake kan na gə hwoɗye, taa sə də na dɨ ɗa pɨrgə na pɨrə bəl malɨmye de ta nidərən, naasə malɨmtɨ ɗəmɗəmtə ta səɗə nərə. <hesitation> Tee na dɨ wa ɗa fərə, fəra na gə ka sɨ ɗatə a kwa shafe də, na dɨ wa maɗə na muɗə vɨnə hiwtə, gə na kal pwa gbəətə na ɗa sa mya ɗa a kwa shafe, hɨn a sarə, a shərək shərəkti sarə bətə lɨɨ bəye a sarə bətə, bətə hiɗə mbakmbak nə taawa zə kwa shafe ka fəre. ɓəgəng, she na dɨ wa ɗa, fərə fərə. A gəəsə a kwaha a hɨnaa hwoɗye, na dɨ gə humwa na dɨ wa hɨma na gə waka ji kurkuye hɨn ta tifiyi karən hɨn ta ɗiyərən ləməgye. Mye kwakagə haa na ɗiyərən na ɓərə gə na kənərən ta mɨnɨ a tɨfe. Haa na gə ka nztə də, a dɨ gə ka ottə hye pa je tən mba kwame denə dɨ byeli ka jiima pwa a venə. Səngɨn a dɨkə na dɨwa, na dɨ wa ɓərə gə na gə waka jee hɨn ɓawa bɨlərən, yang kana mya boyə, yang kana mya sa, a fəra taa zə kaake kan də. <hesitation> Ka zə gbɨle bətɨ tukolukpetɨ bətə, Na dɨ wa ɨl nzatə ka ɓwaare gə hina kɨl ləməgye dɨ vor malɨmtɨ ɗəmɗəmtə, hina ala ləməgye a nəngrən. Tə fərə fərə na dɨ wa ɗa. <hesitation> hɨn itə də na dɨ wa ɓərə gə na wudə na niya yə sɨngia haa nzasərən ɓətɨ nuwogi, kat fəra na ɗɨmna də na zə hangɨn a dɨ gi ka hɨmne, sə hɨmnə na ɗaka hwoɗye na dɨmə a zə kwaka haɓye, hɨn ta ni haɓye hɨn ta kɨla ɗoltɨ haa a kwaka haɓye. itə də na dɨ wa hwoɗye a dɨmə a zə kaake a naa sa mya dɨ ɗa a kaake, sa mya. a hawə mbali kaaka nə, naasə mbali njiya nə. Hɨn hɨne ka hɨmnə mwo wetə weyi naa hee tanda ga naarən. Səngɨn a ɗɨkə sə, fəra kat a gə fərə zɨm lumoti, a hɨnə ka sə ɗatə, na dɨ ɗaka hwoɗye na zə lumo na dɨ ɗa səngɨn na ɓə mɨnɨ. Te fərə fərə na dɨ wa ɗa. Gəngnə ɓə nze sɨti fəra kat na nza hwoɓye kan, hwoɗye a dɨ kəni na dɨ ɓərə gəkɨlə na ɗaka hwoɗye, na ɗɨm na a waka zɨ ndeyi zu mattə gə tifitə ala ləməgye, zərgi ləməgye som som. ɨ ɨ nzu nə kɨl gbaamiye na dɨ wa ɗaka mi, na dɨ wa ɗaka haa nza shi na ɗaka hwoɗye na dɨmə na ɨl kpanətə, gbakətɨ ma kpane gəkɨlə na kɨl mɨnə gbaamite pɨri ite tukəng taa naarə. Shee na dɨ wa ɗa nagi ndo fərə, fəra taa lyentɨ ɗati ke a kaake kan. Hɨn nhɨnə ka hɨmnə mwo tifitə ka mi kpanye, ka hangɨn a dɨ vi ɗyegənshe, ɗyegən i ləməgi, ɗyegən sa tukong taa nan, ɗyegənshe fiyanəng kaaɗəng dɨ ɗa, ɓəgəng tən aayə ɗa. Hɨnə ka hɨmnə Na shee sɨsɨrati sɨsɨrati naasə sɨlangsəti, i sɨratɨ njiya denə. Angɨn a ɗɨkəsə, fəra kat mya ɗa sɨlangsətə na taa sə ɗati ke a kaake, na dɨ wa ɗɨm na dɨ wa ɗɨm na a hangɨn gəkɨlə na naa sa ɓa ɗa a hangɨn, mɨnə shee mya ɗa hangɨn, mɨnə gbaamite mya ga, gbaami tiya sɨ sɨlangsətɨngɨn. She na gə. Hɨn ɗɨm ɓwaara a aa dɨ na maɗə humwa yə sɨngi, hɨn səngɨn a ɗɨkə nagi ma gba ma kpanə na peyə kan, na dɨ ngutən ngur sɨngi nə. na dɨ ɗɨkə na ɨla na na sɨka makpanəngɨn, na nagi mɨnə na ɗɨmə hakan, səngɨn ɓa ɗe lyentə kɨɗa ta lyeni ka səngɨn kɨɗa, səngɨn ɓa nyerədi, səngɨn ɓa nwori.